<noise> ye china naá xi kui'ya jne'nui, kui'ya wa'a kāāi te ye tilu naá lo kāā nii te kui'ya kulo'o ye jniñi ve'e á lo jni ye tilu naá.